मु छ नि सबसे ज्यादा अपना अनुभव रेवे नि उन पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर बो पसंद करूं। क्योंकि अनुभव ऊनी ये ख़ेवे जिसे अपन ने नई नई चीजा को ज्ञान मिले। अपन पीसा देके नई नई चीजा के बारा में जाना। अपन कई कई गुम बा जावा गा तो वहा किला ऐतिहासिक चीजा देखेगा तो उन्हें देख कर अपन ए अनुभव होगो ज्ञान मिले गो। <hesitation> तो अपन ये ऊनी जागे पैसा खर्च करना चाव जहां से नया अनुभव मिले।